त मोटरसाइकल दुगो छक्कामे चलेवाला गाडी है। आ इ गाडी हमनीके देशमे बरी चलैसै । हमनीके कहबो देख्बै त हमनीके खाली इहे मोटरसाइकल देखैसियै । आ मोटरसाइकल टाल किसिमके रहैसै, सब कामके लागि दोसर दोसर प्रकारके मोटरसाइकल रहैसै । आ मोटोरसाइकलके ब्रांडो टाल रहैसै जैसे आब इंडियाके मोटोरसाइकलके ब्रांडके नाम कहम त बजाज होगेल, हीरो होगेल, होंडा होगेल, रॉयल एनफील्ड होगेल । आ नेपालमे कौनो कंपनी बा कि न जौन बाइक बनाइये । एउटा अथि बाटे <hesitation> कथी कहैसै बिज्लीसे चलेवाला बाइक बनैले बाटे भल यात्री कहके कंपनी बाटे । यात्री कंपनी नैखे यात्री कहके बाइक बाटे उ बिज्लीसे चलैये। उहो एक प्रकारके बाइके बाटे, त नेपालमे उइहे बाटे । आ बाइक हमनीके कथीमे काम लगैये एक ठाउसे दोसर ठाउमे जल्दी जाएके काम लगैये। आ इ साधनसे हमनीके <hesitation> टैके समयमे पुगजाइसि अपन मंजिलमे । आ आरो बाइकके दाम हमनीके एक लाखसे लेके केतनो तक्ला चल जाइये एक करोड़ो तक्ला मिलैये बाइकके दाम बाइकके दाम ओत्नाला मिलजाइये । आ बाइक हमनीके छोटसे लेके बर्का रहैये । अदमिके आब जैसन चाही उसङ्के प्रकारके बाइक सब मिलजाइये ।